Buéno̱, rí ma̱ni̱méjáánꞌ mbáá xtílá, <hesitation> xúmá nando̱ꞌ ma̱ni̱ nguáná mólí rá. <hesitation> na̱ni̱, na̱rígu iyaꞌ, <hesitation> yáá mú rí nigaꞌja rá, naka má áyáa̱ xtílá mba̱xíyáa̱ xkui̱ rá. Yáá ndi̱xíyáa̱ má rá, <hesitation> mbáxngaa ríꞌkhui̱ i̱níŋúu̱ꞌ numuu rí ma̱tsuwooꞌ wénú eꞌdi xáꞌni maŋa̱ꞌ xuyuu̱ꞌ. A̱ꞌkhui̱ rí wámbá ikhaa rá, na̱ra̱khuáa̱ má náa̱ꞌ iyaꞌ mika xkui̱ rá, na̱rubuu̱ má a̱ꞌkhui̱ rá. Yáá wámbóꞌ ni̱rubuu̱ rá, a̱ꞌkhui̱ rí ma̱ꞌgáya̱a̱ ma̱ ma̱tsu̱wáa̱n xkui̱ rá, <hesitation> jma̱a xábú jma̱a xógíꞌ ríꞌkhui̱ ma̱ ma̱jña̱a̱le rá mí. Jngáa̱ a̱ꞌkhui̱ rá, wámbóꞌ ikhaa rá, mba̱ríyáꞌ chámbóo̱ mba̱ríyáꞌ xkui̱ rá, ma̱rígú edxu̱u̱ ma̱rígú, ma̱gíꞌdu̱u̱ ma̱ru̱kuii̱ xkui̱ rá. Wámbóꞌ ni̱ru̱kuii̱ rá, rí ma̱jña̱a̱la má eꞌdi xuyuu̱ꞌ xúꞌkhui̱ mbu̱júúꞌ numuu rí xági̱ꞌdoo eꞌdi náa̱ꞌ yaꞌduun rá. Wámbóꞌ ne̱jña̱a̱le rá po na̱rígu má daan xúꞌkhui̱ rá, na̱ra̱khuáa̱ ikhí nagaꞌjá xkui̱ rá. Naꞌga̱a̱ xúꞌkhui̱ rá, yáá mú niꞌga̱a̱ rá, na̱gíꞌdu̱u̱ má na̱ni̱méjúnꞌ duun xúꞌkhui̱ mbu̱júúꞌ. Na̱khu̱ꞌmbúꞌ duun rá, na̱tsijijiaꞌ, wámbóꞌ ikhaa rá po na̱nu̱ má xúꞌkhui̱ rá, na̱nu̱ má jma̱a áxú rá, mágá rá, khamí wámbóꞌ ikhaa rá rí, na̱tsuwooꞌ xúꞌkhui̱ rá, na̱gaꞌjóó yaꞌduun náa̱ꞌ mbá daan, mbá sartíi̱n rí wáa̱ mi̱jnu̱máꞌja̱n xú ma̱ꞌngo̱o̱ má ma̱khuáá mbáá xtílá rá. Na̱gaꞌjóó ikhí rá, na̱ra̱, na̱nu̱ má ríꞌkhui̱ mólí mbu̱júúꞌ, jngáa̱ na̱nu̱ má xógíꞌ ríꞌkhui̱ rí khaꞌyoo ma̱ꞌga ikhí rá, rí klábú, comínú, pimiéntá, xógíꞌ ríꞌkhui̱ e̱nu̱ ikhí rá. Ámbóꞌ ikhaa rá rí na̱ni̱méjúnꞌ xógíꞌ má mólíꞌ a̱ꞌkhui̱ rá, yáá mú rí wénú má mólí ríꞌkhui̱ rá, ntónsé na̱grui̱ꞌyáa̱ꞌla ikhí xuyuuꞌ xtílá xkui̱ rá. Po yáá méjánꞌ má xkui̱ rá, nakhu má xkui̱ rá.